mose ho ite harus dia dia agu hae ata, ai mose one tana lino ho toe mose hanang koe. ite harus laseng koe bantu ata kong nggitu kole ata laseng campe ite. Mose ho ite harus, do do ngaji tegi campe agu mori kraeng kut mori kraeng teing salang ata di'an kut ite. Ite ho'o neka manga keta ngasang ngonde ite hot reme sekola ho'o neka keta manga ngonde ngo sekola, neka sebo toko neteng leso neka ngonde wela gula. Le gula itu harus wela jam enem wela jam ene em hitu ga cebong, ngo kampus, ngo gereja ko ngo nia ket. Ai ite ho eme ngonde sedi ata tua dite, ai ata tua dite ata kirim seng kut ite, ite harus nuk ata tua, ata tua sengsara musi beo kawe seng kut ite agu ite ho neka manga ngasang. Judi ai judi hitu toe ma di'an. judi hitu pande toe ma dia ite hot reme sekola ho, hitu ata penting one mose mose one tana lino ho agu tawa terus ranga agu hae ata neka danga serius bel, boto nggo tae data hia ho toe ma senang aku'n. Hitu ata penting ne mose ho, eme manga hae ata reme susa ite harus bantu kong nggitu kole sebaliknya lise cepisa.